Mmm ibib yidahi wee irame mme ibib wee ubivi ee mee awo ono asaa nghee, agbana avon ereshi echi gboa gbo ereshi ighod eduk we ono gbane urong yee osuso mee ereshi, ereshi unom ereshi umon nwe itenenme ereshi unom ee ajee afia ashi rai afia ikagbe aghoo unom mme arep ereshi ovughe we asine arevi me arep oven gbe anang arong me kpoo kpok amangme ashi deen inep nne amang ereshi uwe agwoo agbem mme agwee ume ereshi nwe ighaha edad enime mme ereshi itaa mme ighaha ereshi ita nye inep nne agbenme itame asagha agbenime ita eme agwee agwueme, agwuneme agwee inep nma ayiame, ayiame agwee agwome agwome agwee amangme amimi ani mi me agwee amangme asege esaa aseme asaa amang me ederee gee oghon aderime ghee oghon azename oven asene udaa aseme uruk aseme eee ighoin aseme oven kpoo kpok nghe iromiromwe ghee ama amang mme aderi ghe oghon aderi ghee oghon agwee egbi ereshinwe amang ee unum aseme nwe agbe atene ereshi unom egbenii ijee igha eghinma inep nghaghama asuneme amoghome akuve eshi shi. Nwe nwe eche ereshi gweg ha ire uwe ighayaane amang umom adari gee oghoon arohi amang ereshi iwe arong agbuva agbura agbura agwee amonghome animi avaa amang unum adari nwe oven wee abe ave esasa abe etaa ebe emone biakpann emone nghara asune nyene oven kpoo kpok isa ghee omewe amanghi unom nwe amang aderi ghee oghoon agwee unum nwe igbeni igbin igbin inep inep ke egbi we ighane aroma ereshinwe agbura agbura animi agwee ava agha amang umomwe adari oghoon adarime agwee unomwe igbeni amanghe aseme anang ighhigereme oon aseme amang oven gbegha kpoo kpok aseme, aseme agwee amang obie meni eseme amang oven gbee inevi une amang kpoo kpok agwee anong me ashigere me ashigeremenne ono we uvee iron oven ameregeme aregeme ishi oven igharime aregeme inevi inep ghana oven ighat mma igwee aseme mani asene mma igwee aseme mani aseme mani agwee akwa tonme eshigere ashigereme ighaa ee oveneme gwood aseme nye igbenma anoghome nye, igbenma anoghome agwee inodma ghee eshi shi oh ateme biang, biang ava kuwu ava kuvana eshi shi nwe nghee ereshi igham airong nnona